Gne briktania koa zashy ny ame resaky kolonsaina any Britaniky na koa hoe Royaume-Uni, indreo zashy da mbola misy sehetry ame resaky faha- <hesitation> fanzakana io zashy, indreo da mbola manany e mpanzaka io avao koa indreo, manany e praiministra igny, zay koa zashy ny anazy, <noise> ary indreo da anisan'ny olo tia fiheza zashy indreo, mihehy resaky humour regny zagny, indreo koa da mbola misehatra anaty ny resaky literatiora avao koa anisan'ny tegna mampiavaka indreo io, sy adigno amizany moa resaky fahalalam-pomba, ny fahaiza miaigna.